Talawa iaa we na ning mulungenai la siin gita arara lokobel, iaa san ngali no tsi arara di na ngam man gomsa lokobel. Gi na la siin no asising gim na ararai axautsi nagim no asising. Sin sa? Bala no met xalame <hesitation> na baxap malina siin gita axap. Gita ba tsigai no manmaet amusili pula, amusili xida-xida no manman lokobel, sin sa? Asising mu naba tali gita siin axau. Iaa ningning amusili abia tinaxa gem ta xosara talawa gi ta xap pupua siin <hesitation> xosara-xosara siin met a xuk, sin sa axap xida xa lan matenbung a tana xa tinaxa axau, ala lan xa asising axau, ngali tiltsoli matenbung ngali. Aliuwa gita siin abia no mamaet. Matenbung a suk tsigai xarin mamatet. Bia bi ga takeim, ga xosara gita, gita ga manman twenty eight years amusili amusili abala no totore. <noise> iaa nignning mu sin gita notsi ma no tsona, tsigai abia no asising ararai axautsi no asising, ngali axau ngali naba manman lolobet ing gita. <noise> xarin xuxute bula gita li ngali xosar pua abala tinaxa. Bala totore asuk buxa, asuk dis aisa no met, aisa no inaman arara di se met li gita sin sa? Gita tsa gita xap nap ngali xosar pua abala no tinaxa. Gita we gita tau no inaman xatsap xalame ngali tiltso mi gita <noise> di, biaxaal di le apanai gita. <noise> biaxaal di xalame mu ngali le <noise> taxa xuxute mu siin gita. Biaxal di xalame. <noise> ngali di we di na tso mi gita ngali di ba ado axau, no mara axau sin gita o di sebula sol papali gita. <noise> o bia manmaet xida ba xap ararai. Gita balo wena. wena. wena <noise> na ba la pupua ita? Bia bi ia ga ningning watwat la siin gita tsa, maten bunggita no tsi, notsana, gita na mas mula la lan no asising ngali gita ba ie sinae. Ngali gita ba xosar li abia no tinaxa. Iaa ningning bula la siin abia no inaman sa iu, sa ia, ti tale xhan pu contribution ngali xosara no mara sin khan clan amusili abala tinaba. Iaa san ngali una man ademis, malina na mas manman mi iu, iaa we una tsigai nagem balan mal No mara ge ba xosar pua tsa gem ba adodomi iu, gem ba xap sol papali u sin sa bia num <noise> table ti xosara gem, gem ga le tsap. talawa. Bia bi iaa ningning mulugenai mula la siin iu, ia san ngali malina na manman lalon iu. una til tso mi gem ngali gita arara gita ba la ararai abala tinaxa. <noise> nap dokdok se no mara na ba la axau. Sa ia u ti tali aisa? Male namang in xuxute, xuxaal, num solsol num san mat table uta le tabali gem taman bala gem ta <noise> aturung ga manman mi gem. Si tsap x. Xapxap ina ge ba ararai, ma gem ba amulangi sa iu. sa ia, uti tabali gem. Tata kamilus ti tore tsa tuatsa, aawe sa ia. Ta ta bali gita siin abala xida eses, gita arara gita na mas amulang axautsi. Talawa ase met, bia gita-gita ga le adi abala xolot gita na mas adodomi abia di til tsoli tsa abla totore ti tapas, ga xalame-xalame-xalame gale pupua atala. Iaa sangali <noise> sa gita-gita la lamuangen abia no tinaxa, gita na mas adodomi di. Bia mu namang abia na ba xosara malina naba manman lolobet ina gita. Biaxaaldi alet totore lan sel male gita se adi xaa was sin abia no tinaxa gita ta xosara? Iaa suk ningting la sin iu nangam longmen abia no totore lan sel. Iaa san ngali una xalame, le tirik axautsi ge tatil <noise> ngali gem ba asaiti iu taman tinaxa ase le pupua ita. Iaa xap san ngali una adi to tore ian sel. Sin sa? Bia no mat kain, totore lan sel a pupua ngali tali ba mamaet lolobet ina gita arara. Ma naba xosara gita-gita ba xale tsaxa. <noise> bia bi iaa suk ningning watwat la sin iu, sa iu? Sa ia? Uta es lan sel u ga alongmen se mat kain totore, ia san ngali una xalame le tsotso axau o le tiriki axautsi gelu baba ngali na te naba sen we gem ba asauti iu samara. O gem ba asaiti iu taman totore axau. Iaa xap san ngali una alongmentotore lan sel. Naba xosara guta-gita ba bal lelep. Naba xosara gita-guta ba bal tsaxa. Na ngam alongme xa, una suk xalame mu sangan gelu, le tiriki gelu-gelu ba asait axautsi iu. <noise> no inaman bala lan matenbung ia we na tore watala, company axap til axau mi gita ngali namang ina tiltso mi no matenbung ngali. Tali no tsi la lan school. No, gita tsa gita ba til amimil siin xida no tsi siin sa company a xosara no matkain tinaxa adodo mi ia tsa. <noise> bia bi ga xosara no xida no tinaxa ga mun la lelep ngali gita ba tali xida no tsi la lain no asiseng. Bia bula namang ina minat, di xap san ngali ati gita-gita sen we lokobel, xida no anua axap axau, <noise> axap xa was ngali xosara no inaman lan matenbung ngali di ba man siin di tsa baba iaa ga tore watwat la sin gita arara lan maten bung ngali tiltso mi gelu baba. Ngali gelu ba tore watwat gita arara gita na til etudim, gita arara gita na mas es etudim ngali bia no tinaxa gita ba suk xosar pua <noise> iaa ningning bula lan siin gita arara lan matenbung saiu u tu ie adodo ta xap axau lan balaniu. Iaa san ngali una xalame sanan gelu, u na le tirik axautsi gelu taman abala no, gita sen-sen we? Ngali gita ba, gem ba asaiti iu taman semara. Iaa xap san ngali una ess la sin no inaman xatsap u na la papare. <noise> naba xosara atsoti gita. Bia mat namang axap axau. Gita ba tssi gai mamaet, siin abalo mat namang. Gita na mas adodomi xida no la lamua, di ti leplep amusili bia bala eses. Di ti atapasi xalame-xalame-axlame, ale pupua atala. Talawe gita se po manman siiin xolot ngali gita ba se male gita se tsap, siin abia xolot gita arara ta san ngali la tsap atia. Bia bi axau ase taxa turung ngali xalame. Iaa xap san ngali <noise> gita ba xosara xa was ngali naba sebula banti abia axau na te naba sang ngali xalami. Bia bi nugu ningning ala siin matenbung, tiltso mi gelu, gita arara gita til etudim gita na eses. Bia nameng mu iaa lasi male, gita ba ta so tsap axau siin xapxap ina. Iaa bula iaa we na tore watala bia axau na te naba xalame, axap nagelu mu, gem no lalamua mu axap. Bia axau nate naba xalame xhan matenbung arara. Bia bi iaa xap san ngali no mat kain adodo na tsigai wuam, num balan iu, nate u san ngali ati semarang ngali gita ba xosara o sen mat adodo amatul axau lan balan iu, iaa san ngali una xalame <noise> le tanginai gem gita na papare gita ba topli abia no mamaet nate gita ba aare eses. Bala eses ti xap ti xap le xol axau sin sa? Biaxal ina gita di le met lolobet. Di xap la ararai o la tsap siin xapkap ina abia eses. Bia bi <noise> bala no mat adodo naba tali tsaxa siin gita, siin sa? Biaxal in gits di ba sebula atsoti biaxal ina gita, manman ian tinaxa? Bia bi iaa tore watwat, iaa ningning watwat la siin inaman lan maten bung, tamat ma aina. Gita na tipli abala no mat adodo, gita le til edudim ngali gita ba es aare eses. Xida no tinaxa ase xao, bala mu met lapala gita ba tipli abia xolot mu ngali gita ba mulaxale lapala pan ienusa. Gita ba la tali abia xida no totore arara ngali company-company na ba amusili abia xida no totore. Bia bi iaa san ngali gita arara gita na etudim ngali xida ba xosar pua xolot. No xida no inaman ta manman lokobel, tinaxa bia se tapas <noise> aawe na se xalame. Gita arara gita na taxa turung ngali la xo, tsigai abia no tinaxa <noise> bala <hesitation> iaa ti ben tore iaa we, bala no mara axap xalame ngali ge tul mu tula. Bia gem xosara no mara ngali gita arara. Bia bi iaa ga ning mula siin gita sa iu uta manman ita, u ta san ngali una xosara nom xa pu was, iaa san ngali una taxa turung tia una til amusili iu bula. Namang ngali manman lokobel ma bi ma biano, una xosara arara num no tinaxa. lilisi mu getul siin abala met lapala. Nate gita tiplin abala totore siin uleng ta luq siin abala met laperda, bia gita ba tsigai no tinaxa. <noise> talawa company ase tali axau gita, ase san ngali lasi gita, gita se le pupua ita? Taman xida no totore ma xida no taxaturung. Bia bi, dise ning xalam siin gita matenbung, ngali gita bala tsotso mi di, gita bala patinai semara gita ta san ngali-ngali di ba tiltso mi gita ngali xonon atapasi mat tinaxa gita ta san ngali. Bia bi iaa ga ning watwat la sin gita, sa iu u ta manman u ta san ngali xosara xa pu tinaxa. nangam manman taman numno adodo, lan lado. Bia bula iaa we na tore watwat bila pan xida no pananiu, matenbung arara gita na xap adodo malen gita mu gita ba alet axau sin abia eses. Gita ie no turar gita pupua siin abia eses. Male no tsitsum bia, no tsarepbia, ma xida inaman tia lapala pan lenusa ma no se bia di ti tilsa mi gita amusili abala eses <noise> iaa san ngali na mas adodo male bala mara axap xida mu no pananiu gita ba det axau sin. Bia bi namang ngali li totore, namang ngali bal tsaxa, ma bia no mat adodo ta man siin gita. ia san ngali gita na mas <noise> manman male gita axap gita mu. <noise> gita na till tsomi abia no turan gita <noise> ngali gita arara gita ba la tsap siin axau. Gita na mas adodomi no turan gita ngen lau, no inaman matmata. Di xap malen gita-gita xaa manman tala lokobel, tala lapula, di ta xaa burusak di axap, di xaa matmata. Namang ngali li totore ma xosara sa sin di, iaa san ngali naba pupua. Gita na lasi di male xida no tat, xida no turan gita. Gita arara gita eses ian abia tinaxa ta xuk mu. Bala xida ese, iaa san ngali xida arara, gita na mas adodomi aloti male na ba xap manman mu simberi. Bbala eses a tapas atia simberi. gita ba wena abia no tinaxa tia simberi. Bala no tinaxa naba mula xalame tia tatau. Bala gita mu. No xuk inaman mu, gita ba sebula tapas simberi gita ba le taxa tia tatau. Bia bi iaa ga san ngali gita na lasi abia no turan gita, gita na xap adodo tsaxa sin di, gita na xap ie xa mat kain adodo xatsap sin di no turan gita abia. Di-di ba tillamusili gita no tinax.